Punna nu ku usse a iyya areng poko'kajua a'bangsa jati pute antama to' ji injo punna pada anu do poko'keloro, poko' pao' ka kaju to'ji intu to'mingka caddi-caddi na ja jadi dikuangi poko', poko' pao', poko' nangka', poko' kaluku <hesitation> ri injo todo' ri kokongku a'timbo kaju bassi <hesitation> rie kaju bajang, rie to' injo jati biasa, rie to' injo jati eja kaju sappajeng <hesitation> rie todo apa injo isse di, poko' kanari, <hesitation> apa isse injo <hesitation> kaju na'nasa kaju sappu, poko' ambas injo todo' <hesitation> pattes a dih poko' pattest, <hesitation> injo todo' lokayya poko' loka, poko' jammu <hesitation> rie todo dikua kaju rita <hesitation> apanjo pole poko' parring <hesitation> poko' gatta poko' <hesitation> poko' rambutan todo' pantama ngasek minjo poko' lassa, poko' duriang, punna poko' kaju iya lohe kalia punna la risabbu ngasek i jadi <hesitation> bela Apainjo pole deh injo mo kapang <hesitation> apa pinjo sumpae ku kua ku sakbu ngasek mi- ku sakbu ngasek mi inni mingka ouh injo-injo todo injo nu punna lampa ki injo ri kotayya na lohe kalia injo ri biring aknorang na panraki a'noranga ka nu nganu apa nu nai injo aka'na kaju apa injo bede'arenna deh nakua burukneng ku kajuu colo' ganna yaa injo, injo mo kapang de ka nu lohe mi inni ku sakbu ganna